Në Itali, familja dhe ushqimi janë në qendër të jetës sociale. Festat, si Krishtlindjet dhe Pashkët, janë raste për t'u mbledhur dhe për të ndarë vakte tradicionale. Edhé, futbolli është një pjesë themelore e kulturës italiane, me ekipe dhe tifozë të zjarrtë.